Kultura indoneziane është jashtëzakonisht e larmishme, me mbi diciassette mila ishuj dhe qindra grupe etnike. Arti dhe vallëzimi balinez, si dhe tekstilet tradicionale si batik, pasqyrojnë veçantinë e rajoneve të ndryshme të Indonezisë.